Je oyeta't kä'tzyajää meramente jä'nä jänä, tityä nä mpi'ku wa'tyä ntze'a äjtyä nkä', sea syapunji'k sea algun tiji'k'nhktumä, pe oyetä ntzeä äjtyä nkä', wa'ku pujtu bien tityä nä m'pi'ku algun suciopä wa'kutyä limpiatzäj äjtyä nhkä', wa'kutyä jana ku'tu jejtzye sgun tiyä jejtzye manchadopä äjtyä nkä'jinhtumä, ansi.